'Ngo si 'hiaj únj rruhua chiñánj nej únj nga 'hiaj 'ngo taní únj maan únj ´ngo nika únj hiaj ri' nej kaan, bé si ránj sun nej bin un koj rurkuache tui' raa nej baj nej riñan to tukuane nej ta'ní nej, bé ke ta 'hiaj nej nga ngwii achij nej sí achij nej sani hiaj na'bbe ni bé kono'ó ránj sun nej, sani hiaj hiaj rruhua achinj 'ngo sin' bé baparú arán sun nej aríj nej chiaj, aríj nej chira aríj nej 'ngo keej sani bé si ránj sun nej toj min koj rurkuache, hiaj tukuane nej taníj nej hiaj ranj kaan ni oj kachi man bé tan min si ránj sun nej, ruhua chiñánj únj nitaj a'ngo rasun si bé bé konoó ránj sun nej sani bé 'ngo si 'hiaj nej bin si bé koj rurkuache tukuane nej, asi bé koj rurkuache nej koj koj bé nej koj ta koo nej sij, taaj ni a' chinej kaan sani a' rruhua ba kachi nej ni bé konoó koo ránj sun nej, bé bapuru bé ta min bij ba'ninj nej rasun ránj sun kwi chiñánj únj.